Omugasho gw'obugirita, obugirita buracwa ebyara, turakozesa obugirita kucwa ebyara obwe n'obuyonjo. Enkindi obugirita turabukozesa abantu barabukozesa mukutunga ebijwaro barikushara emyenda z'okubaziiramu ebijwaro, ekindi obugiritta buratuyamba mu magwoyi mumagwariro nka ba barikushemeza omuntu barakozesa akagirita, babari kuza kushemba ekironda kyawe barashariisa barashaba akagirita kushariisa ekibarikuza kishemba, waaba ekintu orenda kukisharamu orakozesa akagirita kangire waarenda kushara ekiveera orashariisa akagirita, obugirita bwine omu- emigasho mingi.